A ajan yo ta na xatan inigi ngu ho o on. ti ya'a kan na hu tiyá tikoni ján, chi ha a an kini adita na nruvata, ta ke na kanata preparal chin deen, dinaga ha a an. na ku ti koni xó yo'o, tana ñeoti ta ná nro viti na chino ti choti xhín ha a an. koa ha a an, ajo koa tikomi ha an modo dikan kini adi kea na kao kua iin, ta kini adi ke ha a an. ti caldo tá, caldo tí ta ha a an, da tu tiyá kua yó'o kini koa ha a an. kua no yuku na keo, ta hu ajo jan ta ngu ho o on. almendra jan ta hu xadin xadin no yá'a deenyo ha a an. lia ha a a. tinana yó ta modo dikan nguan, ke tiyáxo na keo lia ha a an. tiyá kati jan tao ini, ti tiyáxo jan tá ha a an. nakadotá chín deen ta modo dikan kini adi ketá ta adiga keta na chikotá xin yodo yo'o.